Ka gat a mun sangan afanganing sapos gu yaan kana kawit na naf kana izi doxo lamaskana <hesitation> a body sunum kana bagarapim a body sumum a mun kais fanganing masing awura ma amun tin tinfish arkanan kawit na doxo zait sapos tamon gu- gu soxot guna vangan guna mas araak amun fanganing i laa raas unig a iaan ma za ma za varawuk. Kawit ga rexas azexaraak sapos gu soxot guna yaan afanganing la store mising awura sapos gu soxot guna yaan guna before gu cookang guna mas wasizin axuna axuna angkanan ka behzing <hesitation> gana piaat aaxe <hesitation> gris o aa oil la body sina kawit na doxo wana body sindia amun saak. Araan di yaan ko kana wan ko kana baalas. Ka gat a gising la body sindi. Maa ua tinfish sait pana vuna ka izi la store labung varaf ma kawit na doxo guna yaan kak arakasat ko ma amun saakdi tanisi amun saak ko di wa- wa wafalau beh amun saan ko or soxot kawit di nat ko dina ngangaul or dina wokang a garden o dina sa di soxot beh dina wol wol wol xo la store kuna wokang a garden sinaanda nanga ma ngangaul xo kawit ko aran a vanganing ka vanong dina piaat oh dina mas pan bain rice or zaan a vanganing ko unig a rice ma tinfish awurah a mun saan akere amoney ka dodor wana se di soxot di na yaan maah araan di yaan kawit no doxo wan di kana wokang gisang di- di na izi la vaal a gis Di roxaan a mun gizang la unig a mun uravin dina roxaan la xunanda o <hesitation> la aze zi nanda la <laughs> lamaaskana nand <hesitation> ma lar mara nanda dina peh tamai doxo dina peh langar doxo amun saas arkanan kan wokang di ma di na peh doctor kana piaat naaguna mas fangan doxo maa nagu wokim favawuk amun saan gu exercise oh axe kain amun fanganing ila store kawit na doxo marazart sapos na gu yaan naguna wan ma nanguna gis ma nis kana wilan nim na gu roxan a baaxat ma amun saan kuna iziing la vaal agis? Maa araan a doctor ka lis a marasin sin nim nagu gat a money or nagu gat a baaxat kuna wul a marasin sinim? Kawit na gat a baaxat ko na guna izi la vaal aqis ko ka naf a doctor kawit na naf kana <hesitation> kawit kana naf wilaan ko nim kana vazae nu xo oh guna izi xo la bina xo. Aaran gu izi la bina ko izi- izi wuza xo kawit na gat a moni xo gu maat ko ma amun saan ko kana vanong ko ma guna piaat eh ga maa luf maase pana vuna amun kain fanganing naa gu vaan kawit na doxo. A baaxat kana waal tasol kawit na doxo wana di dina yaan amun saan arkanan.